Taku yó'o ta ho, chiton ña kanri tonrea, ta nratón n ra kuiiton ta kuali kualia, yuno medida xhí arroz, ho o on. to iinrú ña itónjan ta, kuchón, kuchonatón ña titón ta nraton ta nanroga ña ho o on. taku totikayá tó kitojan kano kinitón nretón ta keatón, yóto ta kua shíka tadikuan tan ñajan hoja tón ta, hoa ta hó, ho o on du arroz tu nanrogaña ho o on. ho- ho o on. to ti vako hu u un. taku to ti kangua, ña casi ña ini nra nratón duoá ta ku todichí jan tajan ta tatón dichí ña ñakao hu u un. hó, ho kua nó yitón ta na vixhí ta va nakanvii.